listasafnið á Akureyri opnaði á ný á dögunum eftir viðamiklar endurbætur Eva Björk Benediktsdóttir leit á safnið hvað þýðir það fyrir Norðurland að fá þetta nýja listasafn það þýðir auðvitað heilmargt vegna þess að þetta er auðvitað miklu stærra safn heldur en það var hefur miklu meiri möguleika

var opnað á á ný á Akureyrarvöku eftir viðamiklar framkvæmdir þar sem safnið var tvöfaldað að stærð og fimm

sýningarsalir teknir í notkun alls eru sjö sýningar nú í gangi í tólf sölum áherslu á það að það væri fjölbreytni þess vegna erum við með svona klassísk verk eftir gömlu meistarana brot úr sem að splunkuný verk eftir Sigurð Árna og Aðalheiði Eysteinsdóttur ég ákvað að að gera þrjár innsetningar í raun sem bera yfirskriftina hugleiðing um orku maður er að verða svolítið meyr svona á efri efri árum eða það segja þótt ég sé nú kannski ekki nema miðaldra en samt að þá svona fer maður að hugsa svolítið um lífið í kringum sig mannlífið og

náttúruna og maður er svona aðeins að slaka á í

aðeins betur fara eða við þurfum að hugsa meira um þannig að sýningarnar fjalla sem sagt allar um orku og þá í mismunandi svona formi til dæmis orku á milli manna og samskipti fólks og

fyrir hvort öðru svona hvaðan sem við komum í heiminum og eins bara virðingu fyrir dýrum og samskipti okkar við dýr og náttúruna fyrir svona innra starf safnsins hefur þetta auðvitað líka mikið gildi vegna þess að við erum að fá frábærar geymslur í tengslum við safnið verða hluta af rýminu fyrir vinnustofur listamanna og sýningarrými listamanna það að geta spilað úr svona ólíkum sölum og verið með ólíkar sýningar á sama tíma það er auðvitað bara spennandi tækifæri og við ætlum auðvitað leggja mjög mikla áherslu á börn og barnastarf

ári síðan var ég beðinn um að taka þátt í þessari samsýningu sem átti að koma hérna inn í verkin væru þess eðlis að þau myndu höfða til barna og barnanna í okkur öllum þar með og það var mjög heppilegt verkefni fyrir mig vegna þess að ég á það til að hrífast af verkum sem eru svo einföld í eðli sínu að börn jafnt jafnt sem fullorðnir bregðast við þeim á sama hátt verk sem maður þarf lesa um eða stúdera eða pæla mikið í heldur

í hjartað ég ákvað að búa til eða sem sagt hafði fengið smá dellu fyrir því að leika mér með mjög sterk segulstál og þá töfra sem búa í þeim því með þeim er hægt að láta hluti svífa í loftinu eins og til dæmis ristaðar brauðsneiðar eða eða pottastál eða

mig langaði til að upphefja sko tilgangsleysi myndlistarinnar að allt sem við sjáum á sýningunni hefur enga merkingu

raunverulega engan annan tilgang en bara að hafa gaman af því það er auðvitað frábært að hafa

tökum strax eftir því að fólk stoppar lengur það verður svona dálítið þétt prógramm en við höfum sem sagt möguleikann á að sumar sýningar eru lengur heldur en aðrar og aðrar eru stuttar fólk sko þegar það kemur aftur og aftur í safnið þá getur það séð ný verk en líka gengið að verkum sem það þekkir og hefur séð áður verður hleypt af stokkunum með pompi og prakt annað kvöld með

okkar hér í Hörpu tónleikarnir verða vitaskuld sýndir í beinni útsendingu á en við tókum forskot á sæluna og litum á æfingu

allt að smella sko gengur bara vel þetta er svo mikið af lögum sem allir þekkja að það er svona syngja allir með í huganum þannig að þetta er bara gaman sko þetta er í þriðja sinn sem Sinfóníuhljómsveit Íslands og taka höndum saman og gefa landsmönnum kost á að ráða efnisskránni á fyrstu tónleikum hljómsveitarinnar á nýju starfsári á efnisskránni annað kvöld eru tuttugu íslenskar tónsmíðar sem

hljómsveitin flytur með fulltingi úrvals kóra einleikara og einsöngvara

fyrir píanó og söng en nú eru þau með hljómsveit og það gefur þessu svona allt öðruvísi vægi og svona öðruvísi hlustun þetta eru sko frábærar útsetningar sem við erum með það eru hérna aðallega tveir

eru Hrafnkell Orri Egilsson og Haraldur Sveinbjörnsson sem eru búnir að gera mjög flottar útsetningar þannig að það er spennandi og gott bara að eiga þessar útsetningar fyrir hljómsveitina

hvernig hefðin

hefur þróast og þetta er náttúrulega rík svona

og við elskum að syngja og mikið af sönglögum á prógramminu og

líka við erum svona kóra og

gaman svolítið að sjá þessi svona nýrri verk hvernig þau endurspegla hefðina en eru líka að vísa eitthvað fram á veginn og í aðrar áttir vökuró er í sérstöku uppáhaldi hjá mér ég hef sungið það mjög lengi og ég hef sungið það

meira að segja með Björk sem tók það einu sinni upp og gaf út tvö þúsund og fjögur og það snertir alltaf einhvern sérstakan stað í hjarta mínu ég eiginlega get ekki gert lengur upp á milli ég náttúrulega kaus eins og kannski aðrir en það er svo mikið af verkum þarna lögum og kórlögum sem mér þykir vænt um og ég held að mörgum líði þannig að hérna að það eru kannski einhverjir sem sakna einhvers á efnisskránni en ég held að allir finni eitthvað sem þeim þykir mjög vænt um og tengja sterkt við og

margir hafa bara minningar tengdar tengdar þessari tónlist

svo mikil stemning í kringum þetta auðvitað bein útsending og margir listamenn saman komnir og í ár

og svona þetta eru ótrúlega skemmtilegir tónleikar það er hérna myndast einhver svona mjög sérstök stemning bæði af því að þetta er svona kannski öðruvísi prógramm en venjulega og það að líka vita að fólk er að horfa á þetta heima í stofu og

eru skemmtileg innslög og þetta einhvern veginn er frábær svona upptaktur á starfsárinu hjá Sinfóníunni og hefur alltaf verið það og kemur einhvern öllum í gott skap fyrir veturinn klassíkin okkar hefst klukkan átta annað kvöld en rétt á undan munum við í menningunni stikla á stóru yfir það sem verður á svið helstu menningarstofnana landsins í vetur en

þættinum er lokið í kvöld veriði sæl